अखुनता के समय मे आदमी सब इलेक्ट्रेनिकस समय होयला के कारणसे यि सब अपन कामकाज सब पर्सनल डकुमेन्ट सब यि सब क थी करेला की सब किसो ल्यापटप से लेकर मोबाइल मे राखे जाला सब किसो के लागी आवश्यक परेला पासपोट जौन पासपोर्ट राखे के खातिर आदमी सब विभिन तौर तरिका अपनावेला कौन तरिका से पासपोर्ट राख्ला से वरियार होइ कहके राखेला । सब जाना आदमी सबके फरफरक पासपोर्ट होवेला मि गुगल सहयोग करेला एकरा हमर डकुमेन्ट सब सेफ बाकी न देखेजाला आ डकुमेनट सेफ होयला के कारणा छेउ सजीले पासपोर्ट राखेजाला की अपना याद हो सकेला ।